Iburung iti isimei mengedo- ngedo en- ntinanemku entale dei, jadi ninapekanen sitanang kumou supaya siakaedoan- supaya sia <hesitation> edongku si piarang kumou siaturu ungku mesesusui sekayo sia menaram sampe sia iyerini nuireta si mewareng temi mekarnasi si merana me- pareang kukuman. si sasia minenara moleos sipareta- retak mokan kimei momasero kuman sandiri taan simeware ngitemi. dei ure si wemali momiseka ampitena <hesitation> burung heh toro mokasi tiboyanseah supaya se uh, supaya sia menaram lakasi sekaampitna.